Për mi l'animal pi inteligent al e la sümia, ël scimpanzè përché a sa rampiese s'le piante, al dë metodi dë difeza e për mi l'animal pi ëmpurtant al e chëstì